أنا زورت متحف واحد بس و هو المتحف المصري و بالنسبالي هو متحف كويس جدا لان هو فيه معالم كتير اوي من الآثار المصرية و في أنواع مختلفة و في شرح عن كل حاجة موجودة فيه فبالنسبالي هو متحف كويس